jamgha bhitegha nut cracker hangha on gha wala inde beh fulfulde amma a wawan a bhiya boltowa biriji bana biriji ko gongoji aran ni a wawan a wata gongonji mai ha der mai sai a nyo'a gha sai a feccha lare biriji sai gha vurtina biriji mai ko gongoji mai no'a naftiri beh magha nonon gha huwanta ma wodi boh gongha bhitegha nut cracker hangha boh gha pusata notir notir bana jeh to'a habbi kuje beh notir a wawata firtogo den sai tefe a pusa notirde den sai a vurtina ko'a yidi vurtungo mai